Rúꞌkhue̱n nune̱ mújún xa̱bo̱ buanuu tsí <noise> ná nawa̱a̱ ná ma̱ríga̱ mbá, <hesitation> ná mu̱waa̱ ajngúún xa̱bo̱, na̱gu̱ma mújúun ikhaa gunitsu rúꞌkhue̱n xede̱ jañii na̱gu̱ma mújúun, na̱gu̱ma mújúun ikhaa gunitsu a̱ꞌkhue̱n, <noise> natúxna̱a̱ ga̱jma̱á i̱yi̱i̱ꞌ rí mbiꞌi, <hesitation> nati mbaꞌa inii rí gunitsu, natí awúun ne̱ <noise> ikhaa gunitsu juun rí, ikhaa méro̱ gunitsu juun. Mbá gunitsu rí máján itháán buanuu rúꞌkhue̱n rí me̱kho̱ xa̱bo̱ tsí goꞌwóo, xa̱bo̱ tsí anu̱u̱ xa̱bo̱ tsí naa tsí dxáꞌgú, jamí xúꞌkhue̱n máꞌ tsí dxáma, tsí dxáma neꞌne mújúun ikhaa rí gunitsu rúꞌkhue̱n me̱kho̱ a̱ngui̱i̱n <noise> xa̱bo̱ tsí dxáꞌgú rá, tsúꞌkhue̱n juun, tsí nutháán xa̱bo̱ naꞌne mújúun ikhaa ganitsu máꞌ a̱ꞌkhue̱n. Jamí xúꞌkhue̱n neꞌne mújúu̱n mangaa, rí nutháán xa̱bo̱ ikhaa chokoláte̱ rí tsíi̱, xíne̱ i̱gu̱ma mújúun rí ikhaa chokoláte̱ <noise> a̱ꞌkhue̱n rá, tsíi̱ tsíi̱ ga̱jma̱á naa <hesitation> xtóo ixe̱ xtóo ixe̱ kanéla̱ ga̱jma̱á na̱gu̱ma mújúun mangaa. Nakhuáa ne̱ <noise> asúka̱r jamí xúꞌkhue̱n neno̱ ne̱, máján neno̱ ne̱, nago̱ꞌ inuu i̱fui̱í ikhaa rí tsíi̱ a̱ꞌkhue̱n na̱gu̱ma̱ mújúun ne̱ neno̱ ne̱, buéna̱ gíꞌno̱ ne̱. Wámba̱ rúꞌkhue̱n rá, na̱nda̱wo̱o̱ jma̱á ikhaa, xtóo ikhaa kanéla me̱ꞌno̱ jma̱á ne̱ jamí xúꞌkhue̱n nakhuáa asúka̱r mangaa ma̱ꞌne thawuun ne̱. Máján wáa géꞌno̱ ne̱, wámba̱ rúꞌkhue̱n natrama inuu mésa̱, nachíjmbi̱ rámáá ne̱ ná awúun ikhaa ajua̱nꞌ rí mago̱ ra̱ꞌa̱, ikhaa iꞌñúu ikhaa rí tsíi̱ a̱ꞌkhue̱n. Ikhaa rúꞌkhue̱n nutháán xa̱bo̱ chokoláte̱, ikhaa rí náá xa̱bo̱ tsí mu̱waa̱ ajngúún xa̱bo̱ ná naríga̱ <noise> ju̱ꞌuun ndxa̱a̱ mba̱a̱, a̱ꞌkhue̱n ijmaa rúꞌkhue̱n. Xómá rí xa̱bo̱ tsi mbáa inu <noise> nijraꞌáan a̱dée, rí gu̱wa̱ꞌ nítsu tsiguu̱, nuni̱i̱ máꞌ mangaa xkuaꞌnii, rúꞌkhue̱n <noise> rí gunitsu rúꞌkhue̱n itháán xa̱bo̱, <noise> ju̱ꞌuun ambóo duun ga̱jma̱á ga̱jma̱á ikhaa neno̱ ngaa ga̱jma̱á iꞌwá gunitsu, thana rí gunitsu a̱ꞌkhue̱n ga̱jma̱á ikhaa, nakhuáa ja̱ꞌnee. Inúu xndúdii ga̱jma̱á iná <noise> iná gíñá, iꞌwá thana natrama tsu̱du̱u̱, tháan mágá máꞌ a̱ꞌkhue̱n ja̱ꞌnee <hesitation> mágá máꞌ a̱ꞌkhue̱n <noise> iꞌkha̱a̱ áxo̱ máꞌ a̱ꞌkhue̱n, <noise> rúꞌkhue̱n juun rí komída̱ <noise> ikhaa gunitsu rúꞌkhue̱n juun. <noise> rí para mbáa xa̱bo̱ tsí <noise> <hesitation> naráma̱a̱ꞌ tsiguu mangaa, nuni̱i̱ máꞌ mangaa rúꞌkhue̱n, itháán xa̱bo̱ ikhaa, <hesitation> ambóo duun <noise> ikhaa rúꞌkhue̱n ñajuun gunitsuu najmúú xa̱bo̱, ná naríga̱ ndxa̱a̱. <noise>